Telefon mo njogii mi oo kaa a naatan e appilikasioŋ playstore. Mbinndaa applikikasioŋ mo njiɗɗaa oo ndeenkaa ɓe kollete downlowd. Ngaɗaa downlowd cagaal muuɗun ngaɗaa instale. <hesitation> So enstalee oo waɗii <hesitation> hinnoo jon kaa ana yirlitoo faa ɓooya fu ɓe mbiya udditaa.